Kumbukumbu ya kwa kipindi ni mndu ni kipindi kiya nike na papa wakwa ningefurie kipindi kia akamivu ka akicha akivuia kenyi. Acha akwerie na thawadi kole ni fyaru vya shule kole ni pipi akuendie iho kole muke valinga aende homwanikwa mwafurahia kole ni iki kyokyo she aendie mwafurahia ifuma ho haghireho kindi kingi nikumbukie hoo.